Buxanka, baton, baket, pitsa xamiri, lavash, pita, chapat, non, to'st noni, qora non, javdar noni, <hesitation> briyo'che, maysa noni va <hesitation> kulcha.